فکر نه کوم چې یو انسان دي سل فیصده خپلواک و اوسي او په یوازي سر دي ژوند وکړي. د انسانانو ټولنه یو په بل پوري تړلي ده. نه یوازي دا چي موږ یو بل ته د خپل خوراک، څښاک او د اوسیدو لپاره احتیاج یو، بلکی انسان یو ټولنیز حیوان دی چې باید د نورو سره په تماس کي وي تر څو ځان یوازي احساس نه کړي او روحي ستونزی ورته پیدا نسي.